﻿Ninteekateeka nti enkozesa ya sente nikirugiirira buri omwe oku bakuba bari owaabo na sente ezi bakuba bamuhiire, hakuba tindaakozese emitwaaro makumi abiri kandi bampiire may be emitwaaro makumi abiri nka pocket money kandi oriiya tarakozese emitwaaro makumi abiri kandi bamuhiire may be nka million nka ibiri, mbwenu nikirugiirira buri omwe esente ezi orikuba oyine, no- nokozesa esente kurugiirira ezi oyine, mbwenu nikirugiirira buri omwe, omuntu <hesitation> waaba oyine sente nyingi orikureeba nomuka murigye, nobaasa kukozesa sente nyingi kugura ki, kugura ebi orikweetaga buri kweezi oba buri wiiki kandi waaba oyine nkye tarabiigure habwokuba nooba otaziine, mbwenu nikirugiiirira.